Ka̱ ashe achu itarok te, aɗin wa nanna te, inan a na uyen a ɓu, ananna te iya i ɓa wa aɗin, aɗin a char ta uyen char kenan so aɗin ta te iya i yà pa̱ unang ɓu ka̱ pa̱k mmar uvan chit amma i mar ununggwan nggo kang a yà pa̱ ɓa mma mar ucha te mi iya mi pa ananna ta wa to inan a na uyen char uva̱ ta nyi so mi wor na pa̱ inan na, aɗin aga mpa̱ra te a va̱ta̱ aja ununggwan ntəmrəng a yà pa̱ nna u yà ká̱ ovan pa̱ makmak te te ka̱ ashe ovan maybe, iya̱mro a ga a nəm ɓu nggo te, u təm u rəng nnap kà̱ pa̱ sosai, kang a yà pa̱ u char ɓu ɓa iya mar uyen á ɓu, te ka̱kul iya̱m va̱ rəng pa̱ u nəm iya̱m ro te ɓu iya ɓu pa aɗin uyen ɓu pa̱ utəmring ta. Ayam ɗak pa̱ u rəng nnap rəng kami kang yar adicision aga nka̱m ucha u rəng nnap rəng. u yar adicision aga mmar uyen ta so a yà pa̱ u pa atimring te ayam ɗak pa̱ u rəng oga iya̱m chit makmak ko pa̱ susai nna nak te u pa aɗin ta uyen ɓu, aɗin aga ashatɗing shatɗing te, aɗin nnà yà mi wor pa̱ ugwaknan, ugwaknan ta te a stand for friendlyness, a yà pa̱ unəm ugwaknan ugwaknan te unəm va i nəm ìkum ka̱t, unəm va a chika aɗom pa̱ ô yà unəm uga nka̱mshi owan wò ko ka̱ nza̱ asa̱l awu nggo avəngva̱ o iya o nəm. Te agwaknan ta a mean oga iya̱m va ta, aɗin aga nnəɗing nnəɗing te, aɗin nna yà mi wor pa̱ urenan Urenan ta te, a origin din te pa̱ inan a re u va̱ ta nre inan a mean pa̱ nre nvəngva̱ inan. a re nre ko ba pa̱ unəmləbər a re ka̱t, toh a yà pa̱ u pa aɗin uyen pa̱ urenan te, a nyam pa̱ inan nəm iya̱m ro ivəngva á ɓu achang ìgwak á ɓu pa̱ susai kuma ka̱ ntəm ɓu ka̱ apabin te na u ya chi ka̱t kang u ɓa u yà ká̱ uyen nggo te ɓu iya ɓu pa aɗin ava̱ng ta á na pa̱ urenan, aɗin aga atukun tukun te ɓu iya pa uyen uyen char pa̱ unanbyen ananbyen pa te, ayam pa̱ inan uwa unəm uga nəm iya̱m pa̱ chichat ka̱ ashe apabin, kuma duk iya̱m va̱ inan nəm te, a nəm ka̱ asəsa̱l na nna nak. Te inan i nəm ka̱ mpat ka̱t so i vəngva̱ inan nəm te nəm mbyebyen, te origina ananbyen. ta yi, ayam ɗak pa̱ inan yà byet unəm uga nəm iza̱ ranggo and de i ke inan ya i nəm iza̱ ranggo te ivəngva̱ nəm pa̱ kpaktak te a byebyen te ɓu iya ɓu pa aɗin uyen ɓu uyenchar pa̱ unanbyen aɗin aga kpa̱ɗingkpa̱ɗing te ɓu iya ɓu pa aɗin uyen pa̱ unanfa, inan fa te a originate pa̱ maybe uyen ɓu uyen ugəshi nggo te wa u fara mar ta te ɓu iya pa aɗin na. pa̱ inan va̱ ta yà fa chit ta ɓu iya ɓu pa aɗin uyen ɓu kpa pa̱ unankpak.